dio-a vɛwe nɛ aye we wro tuma bɛ ba abeza yawe e a uwe li li dan-uwa twa ya we ɓe ma ɛza ma besea ma dua a we zo ere li vɛwe wara ma ba lo ba siami aba ma vunu aba desi ɓe-lafia oma ba abeza luinou a vɛ mi n'zui